kua ñee yeyora, ani libertad jei supe karairetava, kua ñee yeyora jaeko opaete yande reta como persona yaikova, jare yaipota yande yaikova, aguiyeara yaiko e mopëtï nbae iguipe jare omaeñoa vaera yande yayapova, kua libertad jaeko mopëtï ñee ikavigueva, yeyora ikavigueva, oime yaiko vaera, opaete yande ñanekïreïarupi, mbatï ramboeve.